पोलेन्दर् हेतर् जुन्तो कल्čओर् होइ, हेतरो बोहुत् मने रिछ् अरो बोहुत् मन भल् कल्čओर् होइ। अरो हेतरो जुन्तो कथोलिज्म् होइ, पोलेन्दर् हेतर् हेरितगे अरो हिस्तोर्य्, हेतरो फोल् दन्चे अरो मुसिच्, हेतो बोहुत् मने बोहुत् रेगिओनल् मने कोर होइ। अरो जेनेके हेतर् अत असे सिलेसिअ बोलि, जोतो मन सोउतेर्न् मन दोखिन् पोलेन्दर् बोहुत् रिछ् अरो इन्दुस्त्रिअल् हेरितगे हर्। अरो हेतो बोहुत् त्रदितिओनल् खन मन जै, अरो जुन्तो पोमेरनिअ असे, पोमेरनिअ होने अत नोर्थेर्न् पोलेन्दर् होइ। जोतो मने बेऔतिफुल् बोहुत् धुनिअ धुने बेअछेस् असे, अरो त्रदितिओनल् फोल्क् चुल्तुरे बिल असे।